Ngo tal kama chlan cha vadi ngo thet savecha renggi ve ngo chor kama <noise> ma baul de chlan cha ngo thet sanget sa mano de ngia uthu nget mek ka ma ithang bevek kama ma, <noise> asepangi menode ngo thu nget diva chule nget sa chule sa, nga tho nget sa chule sa kulea nget machalak sa chule sa ngu thor nget. Sa chule sa <hesitation> ngu ma nguthal nget save va vet, sa nguacherarek nget. <noise>